Te kii ɨ́ɨ́n nietuso te jnoso te kunde'aso taka ye i'í, nda katai, nda kata ye'ei nda <hesitation> taka chitií i kee nuu tele naá, nuu television te ko taka nde'aso te <hesitation> jo-iniso taka ye kee taka ye iyo iyo noticia iyo, tekuso jnu na kuu naá, nale ja'ai, nale te taka tekuso.